तुम बहुत परेशान लगणा छा सब ठिक त च ना हाँ ठिक भी कख चा आजकल कई चीजो की परेशानी अईं घार मा आजकल थूडा पैसो भी कमी हुई चा ज्यान मि परेशान रैंदू बहुत ज्यादा। कर्ज भी हूंई बहुत ज्यादा। यान मेथे टैसन रैंदी मेथे। वन मि कनू छै छो इन उने बिटे कर दू मि ठीक ठाक ।परिवार भी बडू हवेग्या ई। अब बेटी भी विवाण जुगा। तब कन पुडुद इन उने।